مشروبي المفضل هو عصير الكوكتيل الطبيعي ، يكون عبارة عن فواكه طبيعي ، مثل التفاح والموز والخوخ والفراولة ، نخلي هذولي الفواكه كلتم بالخلاط الكهربائي ونخلي فوقاتم ثلج وشوية حليب سائل ، واذا نغيد نخلي شوية شكر حتى يصيغ العصير حلو ، نشغل الخلاط وينخلطون الفواكه مع بعضم ويصيغ عصير يخبل.